nab'eey iik', rikab' iik', roox iik', rikyaj iik', roo' iik', riwaq iik', riwuq iik', riwajxaq iik', rib'elej iik', riluj iik'.